Disa njerëz mund të mos e shohin të justifikuar koston më të lartë, pasi jo gjithmonë përfitimet ushqyese janë ndjeshëm më të larta se ato të perimeve jo organike. Kjo varet nga prioritetet individuale.